Bôka Alimain̈y ndreky zen̈y misy fan̈anôvan-drô zen̈y fety ny biera àby ren̈y, karà ôkotôbera fesity ren̈y zen̈y. Zen̈y tena mampisy vahiny any miliô zen̈y avy amirô ao koa fa hisantaon̈o, de li andro ny Noely ndreky rô manano tiradisô mivanga mivanga dive mafana zen̈y ndreky aritizan̈a <hesitation> karazan̈a vily maro maro ao.